A ny asan'ny speaker, <hesitation> bomera zany bôka ny an-tegna ny fahaizana izy aminay hoe de man- izy magnaboàka feo amin'ny alalan'ny bluetooth na carte alefa aminazy de izy magnaboàka feo, feo zany no tegna aboàkany.